Pus ama kawawi e ti talamakgo chichi i pus ama chi ekit klakgtsin e chik liwi kawau este chin pus wankan wue na na namakgkatsi chichi axni para wix talatlaway para wix sitsiy i este para laktayay chiwani pus tsama xa na makgkatsi porque pus kalhi xlistak e axni xa lha katixkan chintse kawau tu nalaktayay lha tunkan katixkan na namparakgey kilhtamaku este naxni kilakapastak pus natalalhawayan stukuyan lakaxkayawayan chiwani porque katsi chu kawawi i ti tintsa luku tsintsa xa sitsin cbhiwani pus makgkatsi i lakgtsin chin chichi wankan este pus kgalhi ekit tantu chichi ekit kakgalhi e xla kintala unti wanikan oso untu wanikan luna este ama kawau oso e lha katixkan akglakgwa para lu tsa akglakgwa naxkayan e chimpara tsa lakatalay o lakanit pus naxkayan porque puys wixin talalhawapat Uxa para xekstu naxkayan napuwan lha katixkan i axni xakgalhiy ma- mapakuwiy para na waniy oso na waniy <noise> namin na- na- na taxtu osu tsa na waniy katax pus na taxtu i axni naskinian i xchau osu pus axni wayankutun na lha kati wanin lha kati lakaxkayawan, sino ke naan na makaminian xa xmakan x- xtantun, na makaminian na wilinian <hesitation> nali tokglhan nuntsa xa kawau makatsininan tsam chichi pero makgapits winti kawawi pus lhatu puuma xa para chi na puwan na kitia para liwat o parax chau chiwani para waka kmesa nakitawaka chiwani pus nakitia tsama porque pus lhatu kawau <noise> para educarlimak tsaman chichi una na makgtakgalh na tsukuya xakgatliy na waniy chiwani nala pus na <noise> kgaxmat xuachi na katsi, katsi chi nawani <hesitation> ús lhala kawawi akglakgwa tu na natia <noise> pua ama ti kawawi tantimi <noise> wilapa kinchichi tu wanika luna es tsama xan chichi pus kawau tachitawila porque pus lha kakslakawan <noise> <hesitation> pus tsam xan chichi pus kawau naxkayan xa e. Pus na lha lakgati kawau ntalalhaway osu pa na- na- na laktayay chiwani, pus kawawi ti <noise> lakxumpini kaman pus taminkgo antsa talakgataya e winti kawau pus kalakanijkutun para tsanak <hesitation> laktayakutun pus kawau lhati leen kuenta para naxka nuntsa ekit kawani i pues atunuk chichi kawau ti lhala ka- kamakgtakgalhkan talamanankgo naktij i pus lha lakuan lha lakuan chichi i mak lixkanit i tsamalhi taankgo <noise> nak tijinin i pus kawau wi ti lak kakal lha lhatinti para na kamawi chiwani i pus nuntsa talatamakgo naktijinin <noise> i pus kawau parati- ti lakgati i pues naan tia osu para na makgtakgalh chiwani pero pus <hesitation> max kawau a- achatunu ekinin lhau lakgatiya untsama para <noise> e na natiey na lipinak minchik o na makgtakgalh pus winti lhalu lakgati makgtakgalh <noise> chichi.